نفضل نكون أكثر ذكاءا على أني نكون الشخص الأكثر شهره، نحس أنو الشهره تجيب معاها ضغوطات و مشاكل فمثلا يوليو يصوروك الناس بلا متعرف و يشاركو حياتك الشخصيه، أما الذكاء فيعطيني القدره باش نواجه الحياة بشكل أفضل، نحل المشاكل و نحقق أهدافي، الذكاء يعاوني نطور نفسي و نفيد الآخرين، أما الشهره تقدر تكون سطحيه و مؤقته و زادا تحسسني بالضغط أنو ديما لازم نكون مثاليه.